ཏུད་པེསཏ་ལབ་ཁན་དེ་ནག་ཆ་ཀེ་དེ་སོ་མན་སེ་ལབ་ཏོ་ཨིན། དེཧེ་མིན་ན་ལོ་ནག་ཆ་ཀེ་ཏ་བ་ཆ་ན་སོ་ལབ་ཁན་དེ་རང་ལི་ཧ་པེ་སོ་ཐང་མན་སེ་ཁན་དེ་མན། ཨེན་གེ་ན་ལེ་མེ་དི་སེ་ལབ་ཏོ་ཨིན། དེ་སོ་མེ་ནེ་དེ་ནག་ཆ་ཀེ་ཁཾ་མེ་པ་ཕ་ཆེ་ཕ་དོ་ཨིན་སེ་ན་དེ། རང་ཀེ་ཁ་ན་ཧ་པེ་བུ་དེ་ཆུ་ས་པེ་ཐན་ལེ་ཕ་ཆེ་ཕ་དོ་ཨིན། ཐང་ནག་ཆེ་ཁ་ནང་ཧ་པེ་ཆོ་ཡང་ན་ཆོག་པོ་ཆུ་ལོ་ཆན་མུ་ཕ་པེ་ཐན་ལེ་ཕ་ཆེ་ཕ་ཤ་ཨིན།